Садоҳои ҷангал ба ман бо оромӣ, табиат ва асрор монанданд. Ин садоҳо маро ба дунёи ором мебаранд, ки дар он ҳар чиз ба таври табиӣ ва ҳамоҳанг аст. Онҳо ба ман эҳсоси амн ва пайвастагӣ бо замин медиҳанд.